Oburki e'gban gbang, oburo ofe nsuom le beleb. ofw nsuom odzang binyin ofe okper osuo nyi oriki sue bi li me-me-me biban, banu, osue bi le me-me-me onyi yani onyi odzang oma yinyam, oyanki yam le nebue oyani le ntembie oyami le e'nabue oyani le wulo oyani, biyuom yuom aye, oruki tuo tuo bi, oche kper obedo le e'me-me-me oburo le mpuome, odue bibyin abie nyi oruompi osue abibiban, osue ofi ki dzang abi bilala bilala opuom le bi bi kan kan obano osue abi bi ban kokoro ste ste ste, omilisue, odzang abi bilalila okper osuo, odzube bi owor beleb abe nu ochi fe beleb abe bekpo ochi sue, osue odzang oyiyamu, ama yami ste ste ste, okper obedu le e'me-me-m, oma burki le-ome otuo e'bi ofe le mkpunkpung nyi besue binyin a're bie nyi